א פאס קען העלפן טראגן שווערע זאכן ווייל מ'נע- מ'נעמט וואס די דארפסט טראגן, לייגסט עס אריין אין די פאס און נאכדעם קענסט עס- קען עס פארן, ס'קען זיך דרייען. סאו מ'פירט עס ווי מ'וויל ס'זאל אנקומען און ס'דרייט זיך גרינגערהייט.